Voalohan-teniko malôha tegna misaotra zanahary fa izy nanome tombon'andro antsika niany ke misaotra are jiaby koa tonga nonotrony izao <hesitation> aniverserako zao ke atsika niany koa tegna hifety sady hifaly ary hi- hizara hafaliagna, ke tsy tokony hisi olo vingivingitry e ke a atombotsika izy tô e.